මම අන්තිමට කෑවේ කිරිබත්. ඇත්තටම කිරිබත් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ <hesitation> විශේෂිතම සම්ප්‍රදායික කෑමක්. විශේෂ උත්සව දවස් වලට <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> ඕනම සැමරීමකදී ගොඩක් දෙනා කිරිබත් හදනවා. ඉතින් අද දවස <hesitation> මාර්තු පළවෙනිදා නිසා <hesitation> මට කිරිබත් කන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. මොකද බොහෝ ගෙවල් වල <hesitation> මාර්තු මාසේ පළවෙනිදා පටන් ගද්දී <hesitation> කිරිබත් හදන සිරිතක් තියෙනවා. ඉතින් <hesitation> ඒ කිරිබත් හදන්නෙ සාමාන්‍යයෙන් කැකුළු හාල් වලින්. මොකද හැම හාල්වල <hesitation> ජාතියකින්ම <hesitation> කිරිබත් හදන්නේ නැහැ. ඉතින් කැකුළු හාල් හොඳට හෝදලා අරගෙන <hesitation> ඒකෙ ගල් වැලි තියෙනවනම් ඒවා ගරලා <hesitation> හොඳට පිරිසිදු කරලා අරගෙන <hesitation> ඊට පස්සේ <hesitation> අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා පොල්කිරි. පොල්කිරි ලෑස්ති කරගෙන <hesitation> පොල්කිරි එකටම ලුණු ටිකක් දාලා <hesitation> හොඳින් දිය කරගෙන <hesitation> මේ කැකුළු හාල් ටික <hesitation> වතුර තියලා <hesitation> ලිපේ තියන්න ඕනේ. බත් ටික හොඳට බෙරි වේගෙන එද්දී <hesitation> පොල් කිරි ටික දාලා <hesitation> හොඳින් කවලම් කරලා <hesitation> හොඳට ඉදවලා ගන්න ඕනි. දැන් කිරිබත ලෑස්තියි.